Menurukku iyyaq wedding kiq tuwo namo to deq to pake i teknologi nasabaq mappakkoro maneng to ro pura tawwe-tawwe riyolo <noise> tuwo matoi taq na na de- deq meto taq na pake yasengnge listrik <hesitation> lampu nasabaq tawwe tu riyolo anumi na pake pelita mi pelita nalengngi minynyaq tana ilalenna nappa i engka le rita cahaya